Wai dinawini bu ma khin cici, wi khin wi ma sini ɗihar, khin wi ma Lthina ma fakhi ma P’iLth ma Sina dai nginʒi gu, yanibuma p’aya ma sini Lthi ma khin dinburna ma khin wusiƙwai ma khin tirinna, ma khin misina ma khin ʒhingyina, ma khin dilinna, makhi ʒhiʒhiɗai, ma khin ƙunakwai ma khin aa ʒhindimau, ma khin yafana ma khin mangwarona ghi khin maini ba ma p’ayi ti durai ghkhin wuwan dinawani gma ɓakwi, cabeɗi naLthi dai gma babu Iyaldiʒa, ma khin dinawini ɓakwi ɗin, caba niya-niya-niya ghir kabakai niya ae ʒhenɗi duri ʒhirindina ghikhin, wusukwai, ban khin wusakwai khin niya kagana khin wubina khin niya ah wu <hesitation> kai.